In liberia here we bless because a na in all over leh dah but in liberia we get two we get ley winter and ley summer.